Shtetet e Bashkuara janë të njohura për kulturën e tyre pop, si filmat, muzika dhe sportet. Hollywood është zemra e industrisë globale të kinemasë, ndërsa sporte si bejsbolli dhe futbolli amerikan janë qendrore në gjella shoçërore.